Uchij umentik o makoo' utraste ete luk' uk'ab'a' lu- lu'um uk'ab'a' luk' umentikoo' junp'ee sartén, junp'ee plato u tulakal u- uk'atijoo' umentikoo' enton jun amentik etel etel lu'um <hesitation> luk' umentik ya tikin junp'ee tal utikin b'ay- b'ay je'lo' k'in, entonces umentik k'aak' y umentik te'lo' alli tan uchikil ub'aj hasta ku'upat'äl ma'lo' bien chika'an a' sartén u- u- u plato uk'ab'a' lak ya ma'lo' ya pa- patal ukojok'sik ujanal umentik ulaak' b'a'ax yetu sartén.